يعني بالنسبه لموضوع الربوت والالات أن هي ممكن تمتلك مشاكل زي البني ادمين بحس لا لان ربنا ربنا دايما ميز البني ادمين بالمشاعر والعقل وان الحاجات دي مهما تطورنا عمر نانقدر نوصل بيها أن احنا نكون عندنا نفس الدماغ ونفس المشاعر ونفس الاحاسيس ف بحس أن الموضوع ده هيبقي فاشل بصراحه ومش هيتعمل